איך האב ליב מער צו באקן וואו צו קאכן סאו איך בין נישט זיכער וואס איך וואלט געמאכט איך מיין אז איך וואלט געפרעגט מיין מאמע זי ווייסט בעסער וועלכע זאך צו קאכן און וואו אזוי און מאכן אז ס'זאל געווינען און איך בין זיכער אז איך גיי געווינען וועגן מיין מאמע מאכט די בעסטע עסן איך האב ליב מער צו באקן און צו דעקארעיטן די עסן